ⵏⴰⴽⴽⵓ ⵔⴰⴷⴷⵓ ⴼⴻⵢⵓⴽ ⵔⵓⵇⵇⴰⵢⵉ ⵎⴰⴽ ⵡⴰⵔⵉⵜ ⵏⵉⵢⴻⵜ ⵎⵉⵏⴻ ⵢⴰⵜ ⵡⴰⵔⵓⵙⵉⵍⵍⵓⵍⵍⴰⵀⵉ ⵔⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏ ⵎⴰⵜⴰ ⵎⴰⵇⵔⵓ ⵔⴰⵏ ⴼⵓⵜⴻⵜ ⵜⵉⵜ ⵎⴰⵓⵜ ⵙⵀⴻⵔⵉⵀ ⵎⵉⵢⴻⵇ ⵙⵓⵡⴰ ⵜⴰⵣⵍⵉⵎⴰ <noise> ⵇⵉⵏⴰ ⵇⵉⵏ ⵇⴰⵏ ⵀⵉⵢⴰ ⵎⴰⵣⵍⵓⵎⴰⵏ ⵀⴰⴷⵉ ⵡⴰⵔⵉⵙⵜⵉ ⵡⵉⵔⴽⵙⵀⴰ ⵔⴰⵏ ⵙⵓⵡⴰⵜ ⵜⵓⴳⴰⵔⴻⵜ ⵇⴰⵡⴰⵔⴻⵜ ⵙⵓⴽⴰⵔⴻⵏ ⵀⵓⵜ ⵀⴰⴽⴽⵉ ⵎⵓ ⵡⴰⵔⴻⵜ ⵙⵀⵉ ⵎⴰⵡⴰⵔⴻⵜ ⵙⵓ ⵡⴰⵜⵜⴰⴱⴰⵜⴻ ⵙⵓ ⵜⵓⵡⴻⵜ ⵜⵓ ⴱⴰⵜ ⵜⴰⵔⵔⴰⴱⴰ ⵏⴰⵜⵜⵓ ⵡⴰⵇ ⵇⴰⵜ ⵏⴰⴱⴰⵙⴽⵙⵀⵉ ⵀⴰⴰⵏⴳⴻⵎ <noise>